Men restoranda ovqatlangandan ko’ra uyda oila davrasida ovqatlanganni afzal ko’raman. Chunki oilasa chiroyli muhitda o’tirish mumkin. Uydagilar uchun ovqat pishirish va <hesitation> idishlarni yuvib qo’yish ozgina muammo bo’lsa ham, baribir oilasagi muhit boshqacha hisoblanadi.